<hesitation> eng kutit ap kalenjin ko akot achee ko kikinet laak chook kikinam mokochoronikcho amuu mii chemii sukulisiek, chemito olimpo nairobi. Ko ngap koiti, kole kogo kokalen komwaiwo kiswahili alechi amache keng'alal kutii. Amu kotko making'al kutii koo matunkeparin kelen ikokoyot, andei ong'alali kutii olekaiwe olekakotirititii, ikas kong'alali tugeninde ing'alal akot inye, kuni koo ang kineti meche kinet lagook chaki akot piik chok kogo sigik chok. Kogiinee koking'alali tugen, ako kichame tugen amu kiinetech akot ache kole ong'alal tugen kunoe okochinende nakikinet lakoik, kele soroki konai akichek.